Aprelni yomg'irli kunlar va gullarning ochilishi bilan bog'lash mumkin tabiatning go'zalligi namoyon bo'ladigan payt ya'ni yam yashil o'tloqlar va daraxtlarga boy <hesitation> oy bo'ladi judayam chiroyli va zavqli oy.